<hesitation> Ra ôhatra hiaro tontolo iaina <hesitation> ami resaka hanigny, vôlôhany lô ny <hesitation> mampiasa <hesitation> am resaka teknolojia, ôhatra zao mi <hesitation> mampiasa gaz zô ôhatra, amzay fotoagna ef'tsy mamdeha mampiasa charbon eky satriao le charbon agnisagny manimba tontolo iainagna ary mandratra kakazo kô amle mitevy <hesitation> igny zao fa agnisany le fômba araiky entigny hiaro tontolo iaignana.